Tↄ itɛrɛ yet itek vita net fɛ ada sonong na zatse kang fa da ba da ku nↄk itabak ba. Itabak di se fi iyet itek. Itabak ikak ki ngↄn sɛ amaan anet adaka nↄk itabak iduk cawɛt imi ma sɛ itabak. Fi ima sɛ iye fi isi sak in di ya kashon atut, itabak in insɛ iye narↄ nggↄ min. Nggↄ min mi sosok ni mi, ama di tes itaba naton ikyɛng fi in da nye nek i disɛ iya kashon. A-in ren yiring sak a tut ana, ama di nye itabak naton in bi wↄrↄ ni ifaa wo. Nek anↄng in sok itabak wu, in yↄng in ya kashon ni ifaa. Naton ifaa me fin ra iye iyↄng in di yas atut. I wu ada min ma ama di tabak, itabak e yet akɛ? Adi nↄk ikↄ afe ikↄ de imi da nↄk tun imi tsin yet nggon kanyinyit e, efɛ ikↄɛ de imi da nↄk, imi daka nↄk itsↄm awo imi da ka nↄk ikyinkak ba, ay-nↄng ↄng ada min kin di nↄk imiyↄng. Ikↄ de kapide ni kↄↄng ki ngↄn kap ikyɛng fi sɛ zↄng da ki tarang ice ngↄn kudaam kɛ ifaa ngↄn ayi. Itabak wu in sok iye imi kanyinyit e nin kas kugↄk in, in kas kugↄk in, in kas kugↄk in. Na anↄng e me yↄng in sɛ in di shashang naban nibon zak izen fi in bin di shan inyak Ni ide meng in di tarasa ifaa min. Na ma fi iwudi nye ne, adi te ni ifaa, adi tarasa ne imi bi in ku shan kubↄk aba naton anↄng. e me itabak wu di nↄↄk iya kashon a zↄng. Itabak ba ngma ifɛ ada ni nggↄ idi nↄk iye kashon. Nggↄɛ fɛ ibi wↄrↄ ni ifaa awo. Kadiding tsin nye, ama di te ashi iso, adi nↄk adi nye kuyak in da fin yas ni in dorok ni ntsi narↄ ifaa arↄ itees. Na nↄng e me yↄng in di gang iban e me in tin di tseng in tsin di ra igbat e me sak azↄng in tin di ya kashon ni ifaa min nek imi sok ide itabak wu ni kuro wo, in sok na katsak in di ya kashon. Iwu ada min, adi nↄk ikↄ, kↄↄng fɛ adi nↄk tun imi kanyinyit e, ide ↄng isot ikↄ min sak aatut ana. Kuyak fi ama ya ni kↄↄng ba iyet idet e wo. Iwu adi kↄrↄk kubↄk azↄng a fɛ tↄ ikyɛng de fi da kap ni kↄ me. Ki in da kap e, ni iwu di shan narik, nɛ adi sɛ ko ni kutomong e. Nek iwu ren iwu tsin di kↄrↄk kubↄk kɛ atsin di te ni ren nↄng atsom, kɛ vit iwu, imi mi sɛ agap fi in da kyem in sonong ice min ni in sot anet ko ni kuweneng kɛ da ni kuweneng awo in da sot a net fi in di ki temake kɛ ini di ki sɛlɛ ice min. Anↄng e me ↄng, itabak e me ↄng in sok iye in di ra kutomong. Imi ma atut ima te anet fi in tsin nye bakak itabak aba. Imi ma in ra awon, anet fɛ b aka nↄk itabak ana sok adi ra kutomong ni iye nek itabak fɛ anet da shim Adaka nye itabak. Nek itabak wu ki ngↄn sonong iyiring naton itabak fɛ ada nye ne iyet tabak fɛ anet e tsin da shim ni ya kashon ne, ba a tsin shim ngↄn ni bun kama ba. Imi ma ima nes nesek banet itabak bayↄng fɛ ba kak ma bɛs ba bɛ ba fɛ iba tere nek itabak fi imi ka ban ye ne atut iba ma sot banet. Atut iba ma nye ida, atut iba ma nye ida nek itabak fi imi kaba nↄↄk in ren yiring fi in sok itees inon narↄ ifaa, a inon di se gaan fi imi kaba tees, kuma ima sosok ni iba ni in kaba tabasa ni ren itek naton iya kashon ni ifaa. Bakak se fɛ badi iba ra kashon, bay a kashon ni faa me awo, ba kaba tees iba kyem ba sok ikyɛng e n ice ba wo, wɛt iba iba da nye ɛnɛ? Bakak fɛ iba da wosong in kaba kↄrↄk in fɛ bɛ yin, yan kashon ni ifaa me atut ana, bakak ma tsɛ bar a, ba ma gang a degree ban bɛs, ba bɛ ba tonong kafa kakan ba. Itabak yet itabak iyet ikyɛng itek. Vita net fɛ rawu itabak, nek itabak da sak ni ren itek. Awɛt bak ak di se fɛ ba da kyem ba da nↄk itabak imɛɛne iyↄng fi ida tsi da sɛk nayɛt kudung. Izen ikak ki ngↄn fok kari itabak iyↄng ngↄn, ni ngↄn kasa ni ice ngↄn ni ngↄn di anet e tsin da shim a kɛ ada shim awɛ? Kɛ ada shim ngↄn da di ni tabak ↄng fɛ ada nye ne. Kɛ ada shin awo ngↄn da di itabak ↄng fɛ ada nↄk iye. Iyet iyↄng fi id aka te ni ren a kɛ iyↄng fi id aka barak ni dung ɛ? Ni ngↄn sok itek ni ngↄn wosong imaane me ↄng nek anet e tsin da shim ni tek awo. A tsinda shim ni imɛane kɛ ni bun kama, ni ngↄn wosong idↄng e me. So itabak yet itek, imi ma sɛs itabak na ren-iren gɛɛn. Ni ifi ren ikuus adakunom, ima sɛ itabak. Iwu a kani, arunneng ada min awosong wu, ɛyↄng fɛ ayet atisa nit u ya adakunom ntong ama di kↄrↄk kubↄk, ama di tabasa ni ren gɛɛn. Ayↄng nek anↄng e me ↄng imi di iya kashon nin i ien adakunom. Atut ana in tsot kugↄm niwu, atut ana kaakyi zen ki in bɛ narↄ wu in sɛ itabak. Ki ice min rosom, in bɛ narↄ wu in tsɛt itabak, ima sɛs itabak. Ni izen fin se ni tsɛt kuweneng, ima bɛs narↄ wu in sɛs itabak, kanamang fi iwu di nↄk, kɛ abining fi imi se ni wu naton itabak e ne fi iwu di fɛ ni mi ago ya ne nari katek, ada wu yet itsa na anↄg in fara tsɛt wu, kuma n tsɛt wu har atut ↄng ana, in se yit gung naton ayet abining in. Itabak wu ↄng idi bene ni ya kashon. Atut in bɛ ni nnon nek aton itabak. ni tabak e ↄng ba imi yↄng in tsin berese ni non in gyat na. bining in, in ku bereng gyat na. Nek anↄng e me ↄng in tsin yat kashon itees nnon inaba iba ↄng in tsin k aba taasa itsↄm itees. Bayↄng ba se ni itees ba. Anↄng itabak yet itek. Ka’ɛngan fi imi ma in shim in da in ku nↄk itabak na sok iye, nek imi ba in da nↄↄk anet itabak imaane awo ki in da ka nↄk itabak, in ren In da nↄk itabak ↄng imi di kyɛng fɛ ma nye nayɛt-ɛ-kana kutset ku nannin. Imi ma in shi ngↄn ma ninye ikyɛng itek, idↄng fi id aka bene iya kashon ba idↄng fi ida bene ni bun ama ngↄn awo. So itabak e me ise gyat.